Khuinjilanga khushikhao mbu okhuipanga mubulamu nomba okhuipanga khuluse khutsirira mubulamu khulwo nobere niwasoma alategemea oranyala ekasi ya mwofisi tawe sichira onyala khusoma ne kanyolekhe ekasi ya muofisi ibere indinyu nekalolekha yaebulwa na talenti ya bulimi nende tsikasi tsindi toauti tsinyala khukhuhesia kama unyala khulia nende okhumenya sie neengalukha mubandu busanje ndaasoma lakini okhusoma sindaamala okhusuta nomba okhusuta imbeli mutsiofisi tawe ndalama ndareba nyasaye obuonye yambaa nende tsinganakani tsiokhumanya singa enyala khumenya shinga enyala khulia shinga enyala khumenya muitala lwe ndamala niingalushira nyaasaye ni nyasaye nimsala niyanzikura tsinjila yamanya onyala okuinama obe omundu unyala khuchiaka khulima khulwa okhulonala injala nende obutakha ango lwa endizenya khubola abasiani bashianje bakholanga echishughuli tsiokhukhaba nomba ebibarua bio khunyanga nukhurilanga ebibarua kata nasamuliranga abandu khulwa okhurunga kuungane eyo ekasi inyala khukhukhonyakho kidogo lakini enjesie kasi yiyo muena inyala khukhukhonya muitala mumwo.

Khuruka tsinyumba khuruka tsingokha okhuruka nende ebindu bindi biosi amaambunuk nende obituyo namba ebisingora birtsa khukhiukhanga khulwa okhulipila abana efisi lo obere nohndiru noli nabere na tsing’ombe tsirano tsinnu okusiakha endala norungila abana basomanga nobere nolimile tsirwa mmukunda kama omurere likhubi lisukuma lisutsa khuli nende abateja bakusinja ebindu khusakani nomba mama akusinja ebindu betsaa na amakunia bawaraa ebindu biene bilya nibakhuleshala amangondo nawe naipangamo saanyala khunyala omufuko kukwa nomba accounti yiyo olii inzala khulwa khusabasa bat awe embaraa muunyolaa wo mulishingaa wo khutsitsanga nuwiraa peace khumilima chchio suwitsa okhuba nende obumanani munzu kata nohila omukhasi shimuitsa okhuba ba khunyasiana shikila inzala eti munzu tawe khulwa khuba mwayenama tsirwa murakanya mukusilia obawaru khusokoni ne bakusia libishiro lienyu silinyala okhukosa okhuba neshindu tawe tsingake tsili tsinyinji nakhandi okusiakho nakhandi okhula shina muipangiramo namna hiyo siwitsa ukhumenya amaisha ko bumanani tawe kho noli umwanafunzi nomba omusomi khusikuli olategemea tsa mbu onyole kasi muhofisi nomba nokhole orio tawe aundi shili talent ya nyasaye yakhupangiraa la nyasaye wapanya witsa khusoma lakini witsa khuba mulimi. Omundu wa khukhonya emilimo fulani nomba ebi wango rulani bitsakhukhukhonya mubulamu bubwa kho ekhusimisanga omundu yesi yesi olachoma ekasi ye lwanyi khubiora yiyo tawe ekasi yiyo ya aango neekasi indahi ekhuteranga manufaa sichira nokharera kata abekho nomba mundu nakhusamusa nomukhureraa ekasi olwona iwa ofunayo miandu chichie shianyala kutsia khukhutaila otsie orumishile wuwo tawe sasanabezi nora hile bibio nomba nofuna bibio bitsitsanga khukhukhonya munzu khulwa khukhukhonya khuba munzu nende esto yokhulia inzala siitsa khuba munzu mwo tawe nbana sibitsakhutsia wa chirani. Nibachanda nibauhuria khuitsa khunyola obulamu bubwe buli bulahi shiuwitsa okhunyola nositwe tawe okhuandikwa ekasi shiuwitsa okhuilushila khwandika ekasi ta sichira weyeandika ibe omwene na khandi witsa khuba khutsiaka khulomba amangonda kata niiwe witsakhutsiaka khushamusia abandu khulwa khukhonya milimo chio chie litala.